मजबूत पासवर्ड बनाये खातिर तोके दिमाग लगा के पासवर्ड बनाना पढ़ी। एकर बर तै अपन नाम के दु तीन अक्षर डाल। ओकर बाद नंबर डाल फिर ओकर बाद अपन जन्मतिथि ल डाल ओकर। बाद एट द रेट लगा के कुछ कुछ लिख के अपन पासवर्ड ला खत्म कर। ओकर बाद तोर पासवर्ड मजबूत बनहि।